כנפצ׳ל נעמל חמש ימים פי אלשבוע כל יום תלת שעה חית כיבקא ענדי תואזן מן בין אלעמל ו אלחיאה, אלחכּמה קצרה כל יום כתחליני נكون מנצמם ו נחש בלהרחה ו מנטעבּש בזיאף פי נהאר ואחד, אמא יום ואחד ב־חכּמה חמסטעשר שעה מומכן יסבּבלי ארחאק כביר ו מןכדרש נרכז מזיאן, אלתוזיע כיעטיני פורסה נרתאח ו נكون פעאל אכר.